Xia kutoi kutuvai ya xiiya tamale'va, chi ya tamale dulce ya kaantu sufi xii'ka chi xii xiatu, yam xii ti'kiji kaana xiika yaka kua yaa, ya kutoi kutuvai keei chi takunaa nax, na, na <hesitation> tatantu na xintee ta xiachi na tuku tiina kixi saata'ra nina miaka kua xianuna xii ra, ntakunta xia xanuna xia chi i'i yiyotu ra yataa xianuna xiiya chi ña'a vaa kua ya natural kua'ra taku, tau takaa na vaximintu takaa ra nina ña'a ya tienda'ka takantu xia su kii mi kueta xii tukua ra vaa kuakuavia'ka chi ta ni'i ña'aka suva kuaaka ra ka nta kue'eva kaniyo xiiya'ka, tauu ñiaaka xiiyo, xiaxio taku ñia'a bimbo'kava, sabrita'ka nta ñia'a xiaxio ra kani kue'eo xiña, kani tu sukao kani xiia ra, <noise> kuvi vakaika ra mia va'a ya ke'eo ya kaa kutoomi kutuvai ra ika kuu tamale'va chi xia sufi kaantu xikava, chi xiantu chi xii tikiji kantu xiika kua, ya kutoi kutuvai ña keei ra chin taku, ya kaku tamale'ka ra xiasia xixia'ka xitaa uva kua kua'a mole ra kuaa kuñu ntiuyi nujua ra va'a xixia'ka ra taya, tamale dulce'ka ya sufi kaa tuku ra. Xia tiixi itia kii tukuna xiaka tikona nuu yoso chikana loo ta azucar xia su saa aj nu sanatu ra ta ñiaa ya tojo chikana xia na kuvixia su xiasi'a xixia ra, takuu xiatu'ka ra saata ka chi tiixi itia kii tuna xia'ka ra nuu xiiyo'va tuku yata'ka ra vaa chiñaka kaa chi tausuva chiña saludablea'ka ya taku ñia yo yo'o yo ya vaxi vichi tuku kuva ika ra, yakaa tata'a kuxio ko tata'a kuxi kuakuao ña'a tienda tikuaka chi takuna xinte xiachi, xianu nuniana'ka xiiya i'i xiyotu ra nii tu, takuana kachiñunaka taku tikiji'ka ra, nitu ni uvi unia'ka na kuxina ra xia tiaka inina ya, ya kuaana kachiñuna i'in tuvi ya'a taku ntifa'ka nta ma, ntatiyaka inio taku ka vaxita vichi xixio ña'a vaxi tienda'ka ra koo tiji kuaka ka iniyo, ta ntuvi loo tuku kukuao xiya taku ni ntiuyi ntavi'ka tanu ka chi tivaa kuturikava ra, ntiuyi ti vaxi tuku ti xia ya vaxi ya xikona ya'a tukana vaxina sa'a xiko tukuna a mi tiuxika tuku ra vaa vakairi'ka, chi ni xixirika alimento ra kotia ña'aka iniyo ra vaaka ku ña'a ntavi yo'o kuxio chi tii looka yo'o inio <noise> ta yakava, yoo kua kutoi kutuvai chi ya ntuvitu keevana ra i'i xiyotu ra tita tejevao.